Pos... los bancus hazin parti emportanti dela economía i hazin que'l dineru se mueva entri pressonas i negocius. Un bancu es un sitiu..., güenu, una estitución que guarda i amenistra las perras delas pressonas i impresas. Hueraparti essu, empresta dineru a quien lo precisa, comu pa mercal una casa o un cochi, i te cobra enteressis, ave, craru, polos empréstamis. Poemus tenel velaí cuentas d'ahorru, cuentas corrientis, i hazel-mus tagetas de créditu o débitu, o trasferencias. Enque tamién te digu que a ca ves huncionan peol, con orarius mu limitaus, corretagis mu grandis i alas vezis condicionis orriblis!